а екі мың он сегізінші жыл маған үлкен сенім алып келді
яғни менің қолымнан кез келген нәрсе келеді
жалпы кез келген адамның қолынан кез келген нәрсе келеді
бұл мен үшін қазір жай ғана сөз емес бұл мен үшін үлкен сенім
ііі ол мен үшін қазір үлкен мотивация
жалпы тек қана мысалы ұшақты да алатын болсақ иә
ііі ұшақты аспанға көтеріп үлкен мысалы ара әуе арқылы өтіп шығу ол расымен бір үлкен ғажап нәрсе де
а ол ғажапты кім жасады
ол ғажапты адам жасады
яғни біз адамдар кез келген ғажап жасай аламыз кез келген нәрсе біздің қолымыздан келеді
сәлем қымбатты досым
бұл чемпиондарға арналған тамаша жыл подкасты
менің есімім талшын
ал бүгінгі қонағымыздың есімі әселхан
әселхан деген кім
және ол екі мың он сегізінші жылды қалай еске алады
жолдасымыз екеуміз өзіміздің компаниямызды ііі алға қойдық
қазір біз әуе компанияларына айти жобаларын жасаймыз
жүзуді меңгердік
оушенмен жарыстарына қатыстық
жеке трансформациядан өттім деп айта аламын
осының бәрі маған үлкен серпіліс берді
мен үшін екі мың он сегізінші жыл ол менің болашағыма жасаған керемет инвестициялық жыл болды
және керемет мансұр деген
і ендігі үлкен нәрсе адам өзіне үлкен мақсат қойғанда ііі
тамаша анасы бола білді деп ойлаймын
бүгін біз күнтізбемізде санаулы ғана күндері қалған екі мың он сегізінші жылды қорытындылаймыз
және әселханмен бірге келер жылға жаңа мақсаттар қоямыз
жалпы біздің менің және отбасымыздағы үлкен трансформация ол ұлымыздың дүниеге келуімен басталды
себебі жолдасым да мен де алдымызға нақты мақсат қойдық біз енді тоғыз он екі сағат жұмыс істемейміз
біз ііі жеке кәсіпке кірісеміз толығымен
және күніне екі үш сағаттан артық жұмыс істемейміз деп нақты өзімізге мақсат қойдық
ііі және жылдың аяғына дейін белгілі бір табысқа жету
ол кезде кәдімгідей бізде ііі бизнесте құлдырау сәті болды
сондықтан бәрін і қайта қарастыру керек болды
осы кезде ііі біз жүзуге қатынаса бастадық
менің түсінгенім өзгеріс ол біріншіден өзімнің дене бітімімнен басталады деп шештім
себебі ііі адам өз денесіне қаншалықты сенімді болса адам өзіне де соншалықты сенімді болады
сондықтан менің ііі денем менің неге жарайды деген сұрақ туындай бастады
осы кезде дәрігермен кеңесіп маған лайықты қазір маған керек спорт жүзу деп тандадық
ііі жүзуді біз ай лав суимминг мектебінен бастадық
ммм ол жерде бізге нақты мақсат қоя білді нақты уақыт қоя білді және тренер бізге үлкен ііі сенім артты
е және олар бізге не ұсынды
бір айдың ішінде яғни он екі сабақтан кейін біз алғашқы бір километрді жүзіп өтеміз деген мақсат қойды
яғни нақты уақыт нақты көлем сапа бәрі болды
және тренердің үлкен сенімі
ііі кейде біз өзімізге сенбесек те тренердің бізге деген сенімі бізге үлкен күш берді
сөйтіп біз бір айдан кейін өзіміздің ы алғашқы километрімізді жүзіп өттік
ііі оған дейін мен мүлдем жүзе білмейтінмін
сондықтан бізге ол үлкен мотивация берді
осыдан кейін ііі менде мынандай ой туындады неге біз өмірде осылай мақсат қоймаймыз
ммм нақты мақсат нақты уақыт және оған қалай жететін жол
ііі себебі кез келген мақсаттың міндетті түрде уақыты болу керек сапасы болу керек көлемі болу керек
ііі біз тек қана мысалы і әйтеуір ііі шетелге шығамын деп айтуға болмайды
мысалы осындай айда осындай елге осындай қаражатпен осындай адамдармен барамын деп айтсақ ол міндетті түрде орындалады
жалпы біздің санамыз солай жұмыс істейді
өз өзімізге не айтсақ ол міндетті түрде орындалады
кейде бізде мынандай қалжың бар менің жолдасым і өзіне менің жұбайым меннен жасы кіші болса екен деп өзіне бір не қойды мақсат қойды да
і нәтижесінде мен одан үш күн ғана кішімін жасым үш күн ғана ііі арамыз үш күн ғана
сондықтан біздің қойған мақсат міндетті түрде орындалады
сондықтан нақтылау керек кез келген нәрсені
осылай біз бір километр жүзіп өткеннен кейін бізде үлкен өзімізге деген сенімділік пайда болды и одан кейін не деген сұрақ қойдық
ол ііі оушенмен жарысына қатысу ашық теңізде жүзіп өту
әрине ол үлкен сондай бір челлендж бізге
ііі қайтадан бізге бес ай уақыт берді
ііі бес айда дайындық жоспарын берді
тренер бізбен аптасына екі рет жұмыс істеді
оған қосымша аптасына үш рет бізге ііі дайындықтың жоспарын берді
өзіміз бассейнге барып жүзіп дайындалатынбыз
бес айдан кейін ііі жолдасым бес километр мен бір жарым километр жүзіп өттік
бізге ол оңай болды
міне осылай басында мүмкін емес көрінген үлкен мақсат қадам қадам арқылы жасалған әрекеттер арқылы ііі бізге і оңай түсті
біз оңай жеттік осы мақсатқа
сондықтан қазіргі күні біріншіден ііі алдына мақсат қойған адамдарға ең бірінші беретін кеңесім ол міндетті түрде спортпен айналысу
себебі спорттағы жетістіктер ол ііі біздің санамыздың мүмкіндігін арттыра түседі
сондықтан і сіздің денеңіз бір жетістікке жеткенде бұлшықеттеріңіз арқылы бір жетістікке жеткенде неге сана арқылы ой арқылы жете алмаймын деген үлкен сұрақ туындайды
жетістіктер ол өмірдегі жетістіктерге апарады деген бізде қазір үлкен сондай бір философиялық сенім бар
әркім өзіне спортты өзі таңдауы мүмкін біреуге ол жүзу біреуге ол жүгіру ііі йога тіпті
бірақ ішкі жан дүниеге қандай спорт түрі сәйкес болса мақсат қойғанда міндетті түрде сол спортпен айналысу керек деген ұсыныс айта аламын
иә әселханмен мен де толықтай келісемін
спорт өзіңді тануға санадағы жалған шегараларды алып биігірек ойлауға көмектеседі
ал биігірек ойлау біз ойламайтын таңғажайып нәтижелерге алып келуі мүмкін
спортқа қатысы жоқ бірақ биігірек ойлауға қатысты мына бір ситуацияны елестетіп көрелік
жасыңыз жиырма сегізде делік
үйленгенсіз үшінші балаңызды күтудесіз
жақында ғана сізді жұмыстан шығарып жіберген
сіз яғни жұмыссызсыз
бір күні сіздің жарыңыз үлкен масштабта ойлау сиқыры деген кітап әкеліп береді
сіз басында күмәнмен қарайсыз
кейін жай бос жатқаннан кейін жарайды деп кітапта айтылғанды орындап тізім жасайсыз
ішіне вашингтонда президентпен түскі ас ішемін америкадағы жұлдыздар ғана шақырылатын кешкі тунайт шоуда қонақ боламын рим папасымен кездесемін деген сияқты жүз жеті идея жазасыз
ал әйеліңіз көріп жұмыс табамын деп те қосып қойсаңшы дейді
ал жарайды деп жүз сегізінші етіп оны да тізімге қосып қоясыз
сөйтіп біраз жылдардан кейін жүз сегіздің жүз екісі орындалғаны туралы кітап жазасыз
ал бұл адам луи холбс деген ақш тағы атақты футбол жаттықтырушысы болатын
бір нәрсем әркім өзін өзі танып білсе екен деп
мысалы мен өзім үлкен мүмкіндіктер үлкен мақсаттарды қоя алмаймын
ііі маған ііі міне осындай үлкен мақсат бар десе мен ол мақсатқа жету жолын міндетті түрде тауып көрсете аламын
а кейбір адамдар керісінше үлкен мақсат қоя алады да бірақ кейде ііі жету жолын таба алмайды
сондықтан біріншіден өзіңізге сұрақ қойсаңыз мен қандай адаммын
ііі мақсат қоятын адаммын ба немесе әрекеттің адамымын ба
мен мысалы әрекеттің адамы екенін түсінгенде өзіме міндетті түрде серіктес ретінде мақсат қоя білетін адамды іздеймін
сондықтан үлкен мақсат қойғанда осындай ііі қасына серіктес тауып алған дұрыс деп ойлаймын
жаңа жылға жаңа мақсаттар резолюциялар қойған сондай тамаша
жаңа жылда жаттығу залына жиірек бару ерте тұру табысыңды арттыру
бірақ статистика біздің жағымызда емес екен
зерттеулер бойынша жаңа жылда қойылған мақсаттардың сексен пайызы ақпан айының екінші аптасында сәтсіздікке ұшырайды
мақсат қойғанда міндетті түрде мақсат адамның көз алдында тұру керек
ііі ол үлкен мақсат болсын кіші мақсат болсын
себебі адам ммм әрекет жасап жатқанда ойында тұру керек мен қайда бара жатырмын
а егер адам мысалы қарапайым түрде мысалы біз алматыдан қаскелеңге жетейік деп ойлайық иә
біздің мақсат қазір қаскелеңге жету
ал мен мысалы кетіп бара жатып ұмытып қала беремін қаскелеңге баратынымды
базарға кіріп кетемін дүкенге кіріп кетемін кітап дүкеніне кіріп кетемін тағы да солай солай ііі біздің жолымыз сондай бір қисық сызық болып кетеді
а егер біз әрдайым мақсатты көріп тұрсақ біз барынша түзу жолмен жүруге тырысамыз
он жылдық мақсат бар менде
менде бес жылдық мақсат бар
менде бір жылдық мақсат бар
бес жылдық он жылдық мақсат ол әрдайым менің түйсігімде санамда тұр
мен білемін бес жылдан кейін мен міндетті түрде ол мақсатқа жететінімді және он жылдан кейін міндетті түрде ол мақсатқа жететінімді
бірақ бір жылдық мақсаттан бастап мен міндетті түрде жазып қоямын
ііі бір жылдық мақсат бір жерде міндетті түрде жазылып тұрады
әдетте мен көп нәрсені қазір ііі бұрын қиын қиын программаларды қолданатынмын бірақ қазір экзелььге көштім
экзельден артық еш нәрсе жоқ сияқты
экзельдің ііі менде бүкіл компанияға арналған ііі жоспар бар
ііі ол айға бөлінген маусымдарға бөлінген жылға бөлінген
сол жылда міндетті түрде ол мақсат жазылып тұрады бір жерде көрінетін жерде
сондықтан мен маусымға мақсат құрғанда ай сайын мақсат құрғанда мен осы үлкен мақсатты көріп тұрамын
және ііі ай сайын мақсатқа жеткенде менде бір есеп тұрады санамда
иә осы айда мен осы мақсатқа жеттім
сәйкесінше үлкен мақсатқа апарып бара жатыр
бірақ бұл жерде әркімге қалай ыңғайлы
мысалы адамдардың ақпаратты қабылдау ммм құралдары формалары әртүрлі
біреу аудиал болса біреу кинестез біреуі визуал
мысалы визуалдарға міндетті түрде керемет ол армандар картасы жұмыс істейді
себебі адам көріп тұрады
ііі кейдір адамдар аудиалдар оларға міндетті түрде мысалы бір ой келгенде бір мақсат келгенде аудиоға жазып алған дұрыс
кейін мысалы ііі күн сайын не апта сайын не ай сайын міндетті түрде тыңдап отыру тыңдап отыру
ііі егер сіз мысалы кинестед болсаңыз яғни сізге көру керек сезіну керек сіз мысалы сол арманға жеткенде өзіңізді қалай елестетесіз
сол ортаға барып тұру сол жерге барып тұру
мысалы егер ол көлік болса арасында сол көлікті барып ұстап көріп ммм тест драйвқа мініп дегендей сияқты
ііі әр адамға әртүрлі
сондықтан мен ііі жалпы бәріне жұмыс істейтін формула ұсына алмаймын
ііі мен өзіме жұмыс істейтін формуланы білемін
әркім қайтадан өзіне оралу керек те сіз үшін не жұмыс істейді
соны таба білсеңіз сонда сізде ііі бәрі де ііі бәрі де санаңызда қалады
бірақ форманы табу керек
ооу сонда өзімнің кім екенімді қалай ажыратсам болады
ііі егер и сіздерде сұрақ туындаса мен кіммін деген
ііі визуалдар көп жағдайда ақпаратты көріп қабылдайды
көп жағдайда сөзінде мысалы мен көрдім і иә мен мен көріп тұрмын деген сияқты көп сөзді осындай сөзді көп қолдансаңыз сіз көбінесе визуалсыз
сізге і көру маңызды
а егер иә мен тыңдап тұрмын мен естідім деген сөзді көп қолданатын адамдар немесе сіз жалпы ііі аудио кітап тыңдайсыз ба не кітапты оқисыз ба ол да керемет сондай индикатор сіз аудиалсыз ба визуалсыз ба
жаңалықты қалай қабылдайсыздар
сіздер жаңалықты видео арқылы көресіздер ме не оқисыз ба не тыңдайсыз ба
мен мысалы оқимын
ііі яғни мен көп жағдайда визуалмын
көп адамдар мысалы радиода жүріп тыңдайды подкасттар тыңдайды олар көп жағдайда менің түсінігім бойынша олар аудиалдар
а кинестеттер олар көп жағдайда видеолар қарайды
себебі оларға атмосфераны сезіну керек сол жерде болу керек оқиғаны көру керек
міне осындай қарапайым ғана диагностика
и соған қатысты сіз мақсатты құрастыру керексіз
көз алдыңыздан ешқашан кетпейтін
қайтадан мен визуал ретінде көз алдынан кетпейтін ретінде деп айтып жатырмын
маған көру маңызды
достар кішкене ғана лайфхак егер де өзіңіздің ойлаған армандарыңызды басыңызда ғана сақтап қоймай оны түрлендіріп қағазға түсірсеңіз суретін салсаңыз немесе басқа да формада сақтасаңыз оның орындалу ықтималдығын қырық пайызға арттырасыз
бұл ғалымдардың зерттеген жұмысының нәтижесі
мақсат қойғаннан кейін міндетті түрде әрекеттер тізбегі болу керек
мені осы мақсатқа не жетелейді деген
ііі осы жағдайда егер сіз мақсат қоя білетін адам болсаңыз онда әрекетке сізге көмекке мысалы досыңыз не серіктесіңіз келуі мүмкін
немесе керісінше мен осындай осындай нәрселер істегім келеді мені ол қандай мақсатқа жетелейді деген сұрақты мақсат қоя білетін адамға сұрауға болады
сонда жалпы қайда бара жатқаныңызды көре аласыздар
мақсат міндетті түрде нақты болу керек
қашан кіммен қайда қандай көлемде
мысалы сіз жаңа пәтер алғым келеді десеңіз ол жаңа пәтер міндетті түрде аласыз
мен оған сенемін егер сіз өзіңіз сенсеңіз
бірақ қашан аласыз
і қандай пәтер аласыз
қандай суммаға аласыз иә
осының бәрін міндетті түрде нақтылау керек
мысалы тіпті ммм кейде ііі қарапайым ноутбук аламын деген өзінде де ол қандай ноутбук қандай моделі бар
немесе оқуға түсем десеңіздер ііі қай мемлекетке қандай университет тіпті соны факультетіне дейін таңдап бір жерге іліп қою керек
менде мынандай қызық жағдай болды өмірімнен келтірсем
і мен өзім қазақ британ техникалық университетін бітірдім ақпараттық технологиялар факультеті
кбту ға келгенде бірден ойланбастан сол мамандықты таңдадым осы мамандыққа түсемін деп
ал кейін әселхан өзінің бала кезіндегі күнделігін тауып ішін қараса ішінде ақпараттық технологиялар факультетінің брошюрасы ал оның ішінде ақпараттық жүйелер мамандығы қаламмен сызылып тұр екен
сондағы менің түсінгенім біздің өзімізге қойған ііі кез келген мақсат яғни сеніммен қойылған кез келген мақсат ол міндетті түрде орындалады
сондықтан әрдайым нақтылай түсу
және ііі кейде мынандай жағдай болады мақсат қойғанда адам түсіне білу керек ол кімнің мақсаты
і ол кімге керек осы нәтижеге жету осы мақсатқа жету
егер ол нақты сізге керек болса және сіз оған сенсеңіз міндетті түрде жетесіз
ал егер ол мысалы ата ананың мақсаты достарының мақсаты немесе қасында жүрген қоғамның мақсаты болса көп жағдайда адам ііі оған іштей сенбейді
сондықтан көп жағдайда адамдардың мақсаттары орындалмай жатады
кейде мысалы кейбір достарым айтады ой мен ііі мына тестті тапсыра алмадым сондықтан оқуға кете алмадым
ал шын мәнінде адамды сұрай бастасаң ол адам ол оқуға түскісі де келмеген екен
ол ата анасының мақсаты болды немесе достарының мақсаты болды
сондықтан міне осы өте маңызды
өзіңнің мақсатыңды басқа адамның мақсаттарынан айыра білу және өзіңнің мақсатыңды қоя білу
ол саған керек пе әлде басқа біреуге керек пе
кейін мақсат қойып болғаннан кейін адам ммм өзіне сәл ііі талдау жасаған дұрыс деп санаймын
мен мысалы і осы мақсатқа жетудегі қанша пайыз жұмысты мен өзім жасай аламын және қанша пайызы маған ұнайды
жалпы ііі адамдар көп жағдайда өзінің жасап жатқан жұмысынан ләззат алмайды
кейде сұрап жатсаң мысалы маған жасап жатқан жұмысымның сексен пайызы ұнамайды дейді
ал керісінше адам сексен пайызы ұнайды деген дәрежеге жету керек
себебі адам өзіне ұнайтын жұмысты жасаса ол оны тез сапалы оңай жасайды
а тез сапалы оңай жасалған жұмыстың нәтижесі де әлдеқайда тез келеді
және адамда ііі басқа да нәрсеге уақыт босайды
егер ііі кішкене талдау жасасақ біз өзімізге ұнамайтын жұмыспен айналысқан кезде біз сексен пайыз уақытымызды соған арнап кетеміз
ал егер соны біз мысалы басқа біреуге жасауға ұсынсақ мысалы аутсорс жасасақ онда бірден бізде сексен пайыз уақытымыз босайды да оны біз спортқа отбасыға достарымызға хоббиге ііі арнай аламыз
ол өте маңызды
себебі адам і мақсатқа жеткенде міндетті түрде ішкі бір ресурс болу керек
і ол ресурс і ол сарқылатын ресурс
біз міндетті түрде энергия алмасамыз біреуге бір нәрсе береміз
бізде ол энергия таусылып тұрады
а ол ішкі энергияны не толтырады
осы сұрақ ол тағы да бір өте маңызды сұрақтардың бірі мақсатқа жетуде
менің энергиямды әрдайым толтырып тұратын не осы мақсатқа жету барысында жолда
себебі і адам кейде і кейбір сәттер болады адам не энергиясы шарықтап тұрады біз қуанып жүреміз біз бақытты боламыз
а кейде керісінше бізде сондай бір күйзеліс боп кетеді еш нәрсе жасағымыз келмейді
осы күйзеліс уақытында бәрі тұрып қалады сенің жұмысың да мақсатың да бүкіл әрекетің де
осы күйзеліске апармайтын ііі бірден бір і жол ол міндетті түрде ішкі ресурсты толтырып тұратын нәрселермен әрдайым айналысу
менің жағдайымда ол қазір жүзу және ііі білімімді толықтырып тұру
мен кез келген жағдайда кез келген уақытта осы екі нәрсемен міндетті түрде айналысамын
себебі осы екі нәрсемен айналысқаннан кейін менің ішкі ресурсым толып мен әрі қарай өз мақсатыма і жылжи аламын
ііі сондықтан міндетті түрде осындай талдау жасау керек
мен жұмысымның қанша пайызы маған ләззат алып келеді қанша пайызы мен і оңай тез жасай аламын және барынша соған ііі акцент қою
және бізде мысалы көп жағдайда адамдар ііі өзінің бір әлсіз тұсын тауып алады да сонымен жұмыс істей бастайды
әлсіз тұсы өзінің мықты тең болу керек сияқты
мысалы кейбір жағдайда қайтадан спортты келтіргім келеді
ііі кейбір мысалы ііі команданы дайындағанда бір әлсіз тұсын тауып алады да болды енді осыны біз мықты дамытамыз дейді
і керісінше жасаған әлдеқайда дұрыс деп ойлаймын
өзіңнің мықты тұсыңды тауып алып соны шыңдай беру
сол кезде адам мақсатына да тезірек жетеді және кез келген бастаған бастамалары нәтижеге алып келеді
і адамдарға көп жағдайда мақсатқа жету қиын
ііі неге ііі қарапайым мысал келтірейін арықтау иә
мысалы кейбір адамдар айтады мен арықтағым келеді деп
мақсат қояды арықтаймын деп
бірақ арықтауға жету жалпы арықтау барысында қандай ііі проблемалармен кездеседі
біріншіден таңертең ерте тұрып тренировкаға бару калорияларды азайту не жейтінін қадағалау
сол кезде арықтау оған бір плюс емес минус болып кетеді де
адамдар ойлай бастайды туй осы арықтаудың не қажеті бар мен онсыз да өзіме ұнаймын
онсыз да қазіргі дене бітімім маған жарасып тұр дейді де осыған жалпы тоқтай салады осы сәтте
сондықтан ііі жалпы бизнесте де ақша табу барысында да адамдарда үлкен ақша бизнес жалпы үлкен жұмыс і қандай і эмоция тудырады
біріншіден ол үлкен күрес адамдарға дәлелдеу біреу сені алдап кетеді банк
ііі жа сондай бір үлкен күреспен ііі елестетеді де адамдар
үлкен жетістікке жету ол ііі үлкен күрестің нәтижесі деп
ііі бірақ ііі қарап тұрсақ үлкен ііі өмірді үлкен күреске айналдырмай нәтижеге жетіп жатқан адамдар бар
олардың құпиясы неде деген сұрақ менде туындады
олардың құпиясы ол қоршаған ортамен энергиямен бөлісу қоршаған ортаға көмектесу
ііі яғни біз қысқаша өзіміздің формуламызды айта кететін болсақ біз өзімізге нақты мақсат қоямыз
мысалы менің келесі жылға мақсатым ол тесла модуль икс алу
оған шамамен қанша маған керек
ііі елу миллион теңге керек
сәйкесінше маған ііі кім тағы да көлік алғысы келеді келесі жылы жеке өзінің табысынан сондай адамды табамын
ол адамға барынша көлігін алуға көмектесемін кеңесіммен мүмкін ііі бизнесіне ііі бір кеңестер беру арқылы қосымша табысты қайда табу керек арқылы
и мен сол адам үшін қатты қуанамын
енді осы кезде біздің сана қалай жұмыс істей бастайды
біріншіден өзінің мақсатыңа ұқсас адамды тапқанда сен міндетті түрде өзіңе ұқсайтын адамды табасың
сен ол адамға кеңес берген кезде сен бірінші кезекте өзіңе кеңес бересің
яғни сен ол адамға айтыватқан бүкіл кеңестерің сенің санаңа жазыла бастайды
ал сен ол адам үшін қуана бастағанда сенің санаң оған айтқан кеңестеріңді сен өзінің өміріңе қолдана бастайды да сен ііі өзің соны түсіңбей сол әрекеттерді жасай бастайсың
сондықтан бұл керемет сезім
себебі сен біреуге көмектесіватырсың ол адам өзінің мақсатына жетіп жатыр және сен де өз мақсатыңа жетіп жатырсың
ол сондай керемет сезім
және і энергияны біз қазір і ақшаның эквиваленті ретінде қарап жатырмыз
яғни кез келген экономикада ақша тез алмасқан сайын экономика тезірек дамиды
сондықтан адамдарда энергия яғни энергияның формуласы қандай е тең м ц квадрат яғни масса ііі жарық жылдамдығының квадраты иә көбейтілген
яғни ііі энергия тезірек алмасқан сайын бізде энергия көбейе бастайды
сондықтан адамдар і бір біріне энергия беруден аянбау керек те
барынша көп берген сайын саған барынша көп қайтып келеді он есе жүз есе і қайтып келеді
ііі оған көп жағдайда мысал концерттерді келтіре аламын
мысалы бір өзінің ішкі энергиясын өзінің музыкасын өзінің шығармашылығын халқына сыйлайды аямай сыйлайды
бүкіл халық керемет сезімде болады иә
бәрі бір бір трансқа кіргендей болады
сәйкесінше халықта ол сезім үлкейеді де ол энергия үлкейе түседі
және ол энергия сол әртіске қайтып барады
яғни ііі меніңше концертте болған кез келген адам осы сезімді түсінетін сияқты
и өмірде де солай
адам барынша өзінің істеп жатқан нәрсесін аянбай ортасына халқына достарына сыйласа ол міндетті түрде энергия ретінде қайтып келеді
кейін мысалы адамның энергиясы біз ол қасындағы адамдарға байланысты
біз энергияны мысалы тастан орындықтан ала алмаймыз
біз тек өзіміз сияқты адамдардан аламыз
сәйкесінше біз энергияны қандай адамдардан алып жатырмыз деген сұрақ қойған дұрыс
себебі ііі қасымызда болып жатқан кез келген нәрсе ол біздің ішкі жан дүниеміз
сізге біреу жолда айқайласа ол сіздің ішкі жан дүниеңіз
сізді машина кесіп өтсе ол сіздің ішкі жан дүниеңіз
сіз әрдайым парковка таба алмай жүрсеңіз ол сіздің ішкі жан дүниеңіз
сіздің достарыңыздың жағдайы қандай ол сіздің ішкі жан дүниеңіз
сәйкесінше сіздің достарыңыздың қасыңыздағы серіктестеріңіздің компаниядағы і қызметкерлеріңіздің жағдайы жақсы болса ол сіздің жағдайыңыз жақсы болады деген сөз
алу арқылы емес беру арқылы көбірек табысқа жетеді
міне біздің алдағы мақсатымыз осы қасымыздағы компаниядағы адамдарымызды барынша өзіне ұнайтын жұмыспен айналысса күніне тек екі үш сағат қана жұмыс істесе
көбірек уақытын отбасына көбірек уақытын отбасыға арнаса өзінің хоббиіне арнаса әрдайым ресурста болатындай жағдайда болса деген үлкен мақсат тұр келесі жылда
ііі сәйкесінше біздің компаниядағы әр адам осындай бір керемет і сезімде болса иә
отбасында бәрі жақсы болса өзін бір керемет хоббимен айналысса үлкен бір ресурс болады үлкен энергия болады
және сол энергиямен сол ресурспен кез келген адам і күнделікті жұмысын екі үш сағатта бітіре алады
міне сонда бәрі де мәз бәрі де риза бәрі отбасымен бірге
і бәрі өз мақсатына ііі осындай керемет жағдайда жетуде деген біз өзімізге бір сондай бір идеалды компанияның бейнесін елестетіп қойдық келесі жылға
осы мақсатқа жетеміз деген үлкен үміттеміз үлкен сенімдеміз
екі мың он тоғызыншы жылы үш жүз алпыс бес күн бар екен
жылдың басында үлкен мақсаттар қойсақ та жылдың соңына қарай бүкіл мотивациямыз кетіп мың құбылып өзгеріп барлығын ұмытып кетпейміз бе
мысалы біржылдық бізде мақсат белгілі бір ммм компанияның табысын белгілі бір дәрежеге жету
бірақ ол үшін і біз үш ай сайын өзімізге тапсырма беріп тұрамыз
үш ай сайын осы белгілі үш айда біз қандай мақсатқа жету керекпіз
үш айдан кейін оны бір айға бөлеміз
бір айда оны жасау үшін ііі қандай қандай қадамдар бар
міне ол өте маңызды себебі кейде үлкен мақсат өте сондай бір алыста сияқты да қол жетімсіз сияқты
ал кішкентай мақсаттарға қол жеткен сайын ііі үлкен мақсат жақындай түседі
ол өте маңызды м міндетті түрде і арасына кішігірім мақсаттар қойып отыру
бірақ үлкен мақсатты і алдында көре білу
осы кішігірім мақсаттар үлкен мақсатқа і жететініне ііі көз жеткізу
мақсат қойғандағы кез келген адам м адам ұмытпау керек тағы бір үлкен нәрсе адам ең бірінші кезекте өзін ойлау керек
себебі ммм біз і мақсат қойғанда оған жету жет жету жолында бізге үлкен энергия керек көп ресурс керек
басында мүмкін біз сол үлкен мақсатты қойғанда дәл сол кезде сізде энергия көп ресурс көп сіз міндетті түрде жетемін дейсіз
бірақ ііі әрекет ету барысында кішігірім мақсаттарды орындау барысында сіз көптеген энергия жұмсайсыз ресурс жұмсайсыз
бір кезде ол сарқылады
сол кезде адамдар көп жағдайда күйзеліске түседі де мақсатына жете алмай қалады
сондықтан адам әрдайым бірінші кезекте өзін ойлау керек
ііі әр адам маған энергия беретін қандай нәрсе деген сұраққа жауап беру керек
біреуге ол і тауға шығу біреуге достарымен кездесіп әңгіме құру ііі біреуге кітап оқу біреуге тіпті мысалы ойын ойнау біреуге мысалы ііі кино қарау енді әртүрлі сурет салу спортпен айналысу би
ал егер күнделікті әрекеттерге келетін болсақ ол міндетті түрде і дұрыс ұйықтау сапалы ұйықтау ііі дұрыс тамақтану өзіне күтім жасау ііі және әрдайым бірінші кезекте өзіңді ойлау
ііі бұл бұл еш жағдайда да эгоизм емес
себебі ііі адам қашан басқа біреуге көмектесе алады
егер өзі ііі жақсы жағдайда болса
егер сіз мысалы ашуланып тұрсаңыз сіз басқа адамға сәйкесінше негатив сыйлайсыз
ііі ал егер сіз қуанып тұрсаңыз сіз өзіңіздің өміріңізге риза болсаңыз сіз басқа адамға позитив сыйлайсыз
сондықтан ііі адам басқаларға дұрыс көмектесу үшін өзін ойлау керек
ііі қазір мен осындай бір үлкен нәтижеге ііі осындай үлкен бір тұжырымға келдім соңғы жылдары
қарапайым тұрғыда отбасында келтіретін болсақ анасы бірінші өзін ойлау керек ііі одан кейін жолдасын ойлау керек одан кейін ғана баласын ойлау керек
себебі м ұйқысы қанған ііі айнаға қарағанда өзінің келбеті өзіне ұнайтын ііі позитивті ана і ол ешқашан отбасына негатив сыйлай алмайды
ііі тағы да қарапайым мысал келтірейін мысалы ммм көп жағдайда ііі біз мысалы
мынандай жағдай елестетейікші сіздің ұйқыңыз қанбады сіз түнгі екі үшке дейін отырдыңыз
ііі таңертең ұйқыңыз қанбай тұрды
ііі дұрыс жиналып үлгермедіңіз жұмысқа мысалы немесе кездесуге
ііі жалпы сіздің жағдайыңыз сізге ұнап тұрған жоқ
сәйкесінше сіз мысалы жұмыста бір адамға ұрыса саласыз айқайлай саласыз
ол сізге түк тұрмайды
ал енді екінші жағдайды елестетіңіз сіздің ұйқыңыз қанып тұр
сіз таңертең тұрып өзіңізді жақсы күттіңіз
бір жаттығу жасадыңыз бір керемет позитивке толдыңыз
сізде мысалы жұмыста немесе жолда бір келеңсіз жағдай болса да сіздің ішкі дүниеңіз осындай бір керемет ііі қалыпта тұрса сіз қаласаңыз да ұрысып айқайлай алмайсыз
ол адамға негатив көрсете алмайсыз
сондықтан осы тұрғыдан қарағанда адам әрдайым өзінің ішкі ресурсын өзі толтырып тұру керек
ол приоритет ол бірінші кезеңде ііі осыны міндетті түрде алға алу керек
сонда адам і жарты жолда күйзеліске ұшырамай құлдырамай бірқалыпты ііі өзінің энергиясымен өзінің ресурсымен мақсатқа жетеді
енді екі мың он тоғызыншы жылдан бізде мақсат халықаралық деңгейге шығу компания ретінде
жеке тұлға ретінде ііі өзімнің білімдеріммен бөлісе бастау
сондай ақ ііі сондай бір ііі әлі қандай екенін білмеймін
бірақ керемет бір қозғалыстарға керемет бір жобаларға атсалысқым келеді әлі ізденістемін
ііі бірақ негізгі жұмысым біздің компаниямыз и компаниямыз арқылы і сапалы әр і қызметкер өзін керемет сезінетін күніне екі үш сағат жұмыс істеп бірақ сексен тоқсан пайыз нәтиже беретін қызметкерлер қалыптастыру серіктестер табу
міне осы біздің ең басты мақсатымыз екі мың он тоғызыншы жылғы
ал егер баршаңызға тілейтін болсам ііі кез келген нәрсе ол біздің ішімізде
біздің санамыз бәрін біледі бәрін біледі
тек қана і ол ііі санамыздан сұрай білу ішімізден бір ііі ресурсты таба білу ол біздің өзіміздің қолымызда
тағы да айта кетерім жалпы айналаңызға қараңыз
егер бір нәрсе сіздің көңіліңізден толмай жатса ол сізде бар деген сөз
і өзіңізде сол нәрсені жөндегеннен кейін айнала да да бір керемет ііі керемет күй ретінде өзгереді
бәрі өзгере бастайды
тіпті сіз өмір бойы ұрысып жүрген адам сізбен дос болып кетеді
сізге ешқандай негатив білдірмейді
бәрі сіздің ішіңізде
соны ғана адам өзін ғана өзгерту арқылы әлемді өзгерте алады дегенді мен осы екі мың он сегізінші жылы түсіндім
енді алдағы мақсат осыны қолданып бүкіл әлемді өзгерту
жалпы менің егер үлкен мақсатымды айтатын болсам ііі менің үлкен мақсатым бүкіл қазақстанда ііі бүкіл қазақстанда адамдардың бәрі техникалық ғылымға келсе деген үлкен менде бір сенім бар
ііі және ол меннен басталатынына мен ііі ж жалпы ол меннен басталатынын мен білемін
және осыны қолдану арқылы мен бүкіл елімді бүкіл жерімді өзгерткім келеді
қымбатты тыңдарман бүгін өз ойымен өз сырларымен өз армандарымен бөліскен ақылды да тамаша сұлу әселхан
тыңдағандарыңызға бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет
екі мың он сегізінші жылдарыңыз сәтті аяқталып екі мың он тоғызыншы жыл одан да биік биік шыңдарды бағындыруыңызға шын жүректен тілектеспін
келесі жылда кездескенше